ایکسپینسیو ریسٹورنٹ کا سین ہی الگ رہتا، وہاں جا کے فیل آتا، ایک دم اپن فل وی آئی پی. لائٹ ڈِم رہتی، میوزک سافٹ رہتی، پلیٹ میں ڈیکوریشن زیادہ رہتا، کھانا تھوڑا رہتا. ویٹر بولو تو ایسا سرو کرتا، اپنے سامنے کھانا آئے جیسا <hesitation> سرو کرتا. لیکن ایک سائیڈ سے سمجھو پیسہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا، بریانی ایک پلیٹ کے پیسوں میں چارمینار کے نیچے چار پلیٹ بریانی اور ایک چائے بھی مل جاتی ہے. میرے کو لگتا کبھی کبھی جانا بنداس ہے، ایکسپیرینس اور اٹموسفیئر کا مزہ لینا. لیکن ہر ویکینڈ وہاں پہ جانا پیسے اڑانا میرے دماغ کی بات نہیں ہے. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہری میاں وہاں تو فل ویسٹ ہے، پیسہ بچا کے چھوٹے دکان پہ گرم گرم کباب کھائے تو اس کا مزہ الگ ہے. اور دکانوں میں جا کے، ایسی کم لائٹ میں ایسا میوزک بجتے رہتی، وہ کھانے کا مزہ الگ ہے، تو اپنا اپنا الگ الگ مزہ ہے، اپنے کو جو کرنے کا ہم آرام سے کر لے سکتے ہیں.